Wanda ndauno kapeli insinika kazi ijumapili nuwandauo kapela ndini kazi ziliya kuu kuyu mkanisa nuukuu mlenga Mungu nuukuu mlistoli sile nukupea na mwazo nu shauri na ya rafiki wane aliwanda unoka ko ijumapili alinda unokapela nsini kazi ya kuomba